<noise> Ie, misy mihintsy ny sakafo mbola tsy haiko mahandro a, ohatran'ny hoe mahandro ondry izao mbola tsy nandrahoiko mihintsy dia mba tiako hianarana ny mahandro an'azy